Amin'ny fromazy ndraiky misy fromaz- ronono avy amin'ny biby hômby ôhatra avakeo misy fromage amin'ny boaty, ronono zany le mandry le izy amy boaty, misy ndraiky le amy carton regny la vache qui rit ôhatra.